Injo' pajumutanga' nu' hatanga guppa' injo', pada pippisi' injo' pippisi'a nu' kadang' tertentupi na kulle' diuppa'i sarro'pi bosi'a hosi' pado', injo' pun samang di hoja'i nu' kadang anre' to' ja' naung nganu' kemudian injo' pada injo' nu sayu-sayuran nu' sikali' ji nganu' do turang'na, pada paria', injo' paria' ya biasa a're tong' nganre nanre, a'la biasa a' lamu' to' paki do' injo' pun samang nganu'i lampa' ki pasara' anre' to' ji di uppa' injo' ngurai' paria' ya nganu' do susah kah, e' nganu' pi iya e' apa biasa itu sulli balling na biasa tong kan samang sulu'i balling' na kah langka ra' re' ri' tawwa jadi suli' balinna kemudian e' apa injo' pole <hesitation> e' kol, injo' kolu'a musimang to' kan nanu' ri' <hesitation> rate' pi ri' bula' diuppa' ya tapi kunni-kunni' na anu'mi do ta' biasa a' nganu' injo' nu do' di pasara' kah biasa to' si' missuli kah injo' mae' guppa' jaki' sempo' kemudian, e' sayur anu'a pajumutang apa injo' arenna, sawi' Maeng injo' sawi' ya iya ri' ri' rate' tommo coba' na injo' kunni' mae' re' malino kulle' ko injo' nguppa ya bere' ko samang gitte' inni' a'baya raha' ri' anua' biring' tamparang', eh' anre' mo to' iya, o biring tamparang' intu' biasa ke'lero anre' to' itu, kah anre' a'timbo' injo' biring tamparanga' e' kemudian anu' apa isse injo' e' lara' lara' intu' anre' ya, biasa to' ji iya nganu do, tapi samang attu' bosi'a nganu lara' a' do anre' kan re' bu-buahang' intu' lara' nu buangan intu' e' lara' cangu', re' nu lara' anganua' nu' di sangkianjo' do injo' lara' cangu' ya, re' kunjo' mange' di biringi anu'a ya tapi samang di lamu' ya gammara' to' anunna ya do' e' apa isse', e' bate'na di kanre injo', kemudian e' <hesitation> e' apa isse' injo' <hesitation> e' <hesitation> bue' la, injo' bue' la'bu'a buh lumalling anunna e' parakainna nu' nu' pa'bajuang pi e' apa sih' kaju'-kaju' minteng nai', e' injo' pa'busiman injo', jadi biasa to' susah diuppa' do e' bue' anuang injo' pole', bue' la' bue' apa isse' arenna' injo' injo' samang nganu' a', a' lampaki batara na re' to' injo' biasa e' jadi nganu' sombua' kulle' to' injo' anunna', cuma njo'. E' timuru' pi nakke' guppa' injo' iya a'nganu pi injo' a' do musim apa isse' re' anjo' e' atimoro' wattuna injo', hambang alloa' nampa rie', kah rie' to njo' batara kunjo'.